في يوم من الأيام كان فيه شبح بيخاف من الظلام، وكان يتجول طول النهار في الأماكن المهجورة اللي ما يسكنهاش حد يعني، لكن أول ما يحل الليل يختفي في الزوايا في الزوايا بتاع متاع البيت هذا يعني بس في يوم قرر يواجه خوفه واكتشف إنه مو كل شي يسبب الخوف يعني المفروض إنه يواجه خوفه ويواجه الحياة العادية.